انصب منبه ، وخلينو شوية يكون بعيد عنك ، لا يم غاسك ، وحاول اكثغ من منبه ، يعني حتى اط- اتقوم واطفي المنبه تحتاج تقوم من مكانك وتمشيلك خطوات حتى اطفي المنبه - من قمت من مكانك خلص انت غاح تتعود عالقومي ورح تكمل ما غاح اطيق ترجع تنام